Anjara asan'ny fômbandrazagna amina fiainagna amzao zao ai, <hesitation> fombandrazagna regny zao <hesitation> mametraka soatoviagna am fiarahamonigny, ohatra hoe <hesitation> resaka fivavahagna, fifagnajagna, de fahaizagna miray hina regny koa, de <hesitation> ankoatran'izay koa o agnisany <hesitation> mampita kolontsaigna amina taranaka mifandimby koa ai le fombandrazagna regny.